Chika hu u n. hí, vispero, uva hí, ho o on. hí, chika macho, chika manila, sandia hu u un. hí manzana, <hesitation> hu is mas que hay aver, <hesitation>